الشخصية التاريخية اللي اعجبت فيها هي غاندي, حس انه كان ملهم جداً, كيف إنه واجه الظلم بدون عنف, استخدام القوة السلمية عشان يحقق أهدافه, اسلوبه في المقاومة وإيمانه بالسلام, أعطوني دافع إننا نقدر نحقق التغيير باساليب هادية, شخصية تعلمنا قيمة الصبر والثبات عالمبدأ, وهذا الشي يحتاجه العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى